<noise> هي رياضة <hesitation> كرة القدم. ما أعرف ألعبها، ولا <hesitation> أعرف أمارسها أصلا. فما ما أحب ألعبها أصلا. رياضة كرة القدم بالنسبة لي ما كنت أحب ألعبها. كان العيال يغلبوني ويضحكون علي وكذا. عشان كذا ما ألعبها وما صرت أحب ألعبها. حتى صارت مملة، أحس بالملل وأنا ألعب رياضة كرة القدم. لأنها مملة-مملة-مملة.